ætlum að skoða sögu Hallgrímskirkju það er komin út ný bók um byggingarsögu Hallgrímskirkju og hún var mjög skrautleg það tók ótrúlegan langan tíma að byggja þessa kirkju það voru hrikalegar deilur um bygginguna og menn alls ekki sammála um hvort hún ætti að rísa þarna og hvernig hún ætti að líta út við fáum til okkar Hildi Knútsdóttur sem fékk í flokki barna og unglingabóka fyrir æðislega hrollvekju sem heitir vetrarfrí förum við að magnaða stað Reykjanesvita þar sem meðal annars

kemur við Sögu með Sunnu Dís

og Þorgeiri Tryggvasyni þrjár bækur höfum við fyrst ætlum við að nefna konuna í blokkinni eftir Jónínu

þetta er svona já gamansöm spennusaga lýsir því nokkuð vel þetta eru í rauninni tvær sögur sem hún fléttar saman það er Edda sem er aðalpersónan og hún er kona á besta aldri hún er nýkomin á eftirlaun og hafði engan sérstakan áhuga á því þannig að henni

er að finna sér ýmis viðfangsefni til að hafa ofan af fyrir sér tekur meðal annars að sér að rannsaka hvarf gamallar

sinnar sem hún hefur ekkert haft samband við áratugum saman að beiðni sonar þessarar konu í Þýskalandi svo fléttast hún líka inn í annað mál sem er aðeins meira spennandi fannst mér það er hvarf nágrannakonu hennar Steinunnar sem hefur verið ofsótt af

sagan hefst raunar hjá þessari Steinunni í kafla sem mér fannst frábærlega skemmtilegur þar sem hún

við sér og er bundin og og sér ekki heyrir ekki finnur ekki lykt hún finnur ekki neitt svolítið óhugnanlegt og áttar sig þessi saga af Steinunni sem er haldið fanginni þarna

mér finnst Jónínu takast rosalega vel að halda henni spennandi og ég alveg brunaði stundum aðeins of hratt í gegnum Eddu

kaflana til að komast aftur til Steinunnar

sammála þessu þetta er glettilega skemmtileg bók svona skemmtilegur vinkill á að skrifa glæpasögu það er létt yfir þessu meira að segja þessir Steinunnar þar sem hún situr bundin meira að segja þeir eru pínu fyndnir hún þá nálgun á þetta hroðalega ástand sitt að það verður hálfgerður skemmtilestur þrátt fyrir allt og svo bara að fylgjast með því hvernig leysist úr því og hvað er eiginlega að baki

erfiðu aðstöðu mjög lipurlega skrifað og fléttað það er rosa frásagnargleði í allri bókinni sem heldur manni alveg við efnið það er undir lokin þegar hún fer að reyna að hnýta endana gefur hún sér kannski full mikinn

tíma og full margar blaðsíður til að segja hluti sem blasa við eða mann langar ekki að vita til fyrirmyndar og mér skilst að hún ætli að halda áfram með ég verð að segja að mér líst mjög vel á það þetta er ágætis viðbót í

ekki eins dimmt og Yrsa og ekki jafn sögulegt og Arnaldur svo er auðvitað skemmtilegt að fá eldri konu

mér fannst þessi rannsakandi svo dásamlegur af því hún er ekkert að snúa upp á fólk sérstaklega hún veður yfir tengdasyni sína og lætur þá brjóta ýmsar siðareglur til þess að afla sér upplýsinga og mér fannst það

íslenskt það er mjög skemmtilegt og á eftir að verða enn skemmtilegra að fjölskyldan er meira og minna á

taugum yfir þessu nýja áhugamáli hennar þannig

býsna vel heppnað já já það er hægt að sitja í marga daga og ræða þessa bók

finnst málfrelsi sitt hafa minnkað og málfrelsi á Vesturlöndum en hann er ekki að hlífa neinum hún fjallar um það þegar hófsamir

hófsamt íslam nær völdum í Frakklandi árið tvö þúsund og og tuttugu bókin kom út daginn sem morðin í Charlie

hann var á forsíðunni hann hefur verið undir lögreglufylgd og allt það margbrotin bók ekkert hræddur að skrifa það sem hann skrifar nei ég ímynda mér bara alltaf að ég sé dauður saga af miklum þjóðfélagsbreytingum í Frakklandi sögð

gamla kerfið er einhvern algjörlega komið að fótum fram

það er eins og það sé farið með það til dýralæknisins og það svæft svona án þess að það

allt þetta span í okkar samfélagi það minnkar þannig að heimurinn er ekkert að verða verri við þetta það þetta myndi aldrei gerast svona af því í þessari

konurnar saman sínar föggur og halda aftur inn á heimilin og setja á sig blæju og allir eru sáttir allir eru sáttir í sínu

leyfi mér að fullyrða að þetta myndi ekki ganga átakalaust en um leið er

að benda okkur á ákveðinn punkt sem er það að frelsun kvenna allar konur fóru út á vinnumarkaðinn og núna

þurfa hjón að vinna tíu tíma á

segir það fullum fetum við ástkonu sína af gyðingaættum maður þarf að minna sig á nokkrum sinnum að þetta sé satíra svo maður fari ekki að urra

ógeðslega pirraður ógeðslega pirraður en það er það sem hann vill líka þetta er óskaplega merkileg og flott bók og hvað segir þú Sunna já mér finnst þetta líka vera bók sem

það er þarna heilt plan í viðbót

hann vísar stöðugt í Huysman sem hann er sérfræðingur í í bókmenntum

að þar er heill vinkill í viðbót sem maður nær ekki endilega nema maður sé sjálfur sérfræðingur í

kynlíf er svona eins og að fara í sturtu einhvern veginn hann er líka að snúa upp á það með lýsingum sínum

borgar fyrir kynlíf og fær sér nýja ástkonu úr hópi nemenda einu sinni á ári bara við ætlum að nefna eina bók sem kom út fyrir skömmu og

spyrjast út tíst og bast eftir Eydísi Blöndal tíst er svona tilvísun í Twitter og allt það dót

þetta er ljóðabók en þetta eru

svona tístljóð þessi ljóð gætu verið að berast manni í s m s um finnst manni þau eru svo fersk og

þarna segir að mestu leyti frá einni og sömu ástarsorginni eða þannig les ég þau lýkur til dæmis á svolítið löngu ljóði sem er

úttekt á ástinni og sorginni sem mér fannst svolítið skemmtileg hugmynd þau eru misjöfn ég var eitt til fjögur og svo harmleikur á þar sem eitt ljóðið er til dæmis það er ekkert verra en sýn annað en að vera ekki einu sinni

ekki einu sinni almennileg íslenska en

eru mjög snjallar líkingar þarna

með eitt sem eitt sem ég greip niður í þvottavél ég hélt ég væri þvottavél ég tróð inn í mig

borgarinnar í von um bjarga þeim trúið mér það virkar snjallar litlar

skoplegar myndir hún hún lætur sumt vaða sem

ekki átt að láta vaða ég var mjög efins um rímuðu ljóðin hennar mér fannst þau pínulítið fara niður fyrir

en þegar hún er frábær þá er hún líka alveg frábær þá hittir hún á einhvern

kaldhæðinn sannleika um samtímann

sambandsslit og sambönd að hverju við erum öll að leita mér finnst kannski hressandi við

hún er svo laus við að setja sig í einhverjar

þær geta stundum verið svolítið þreytandi hún kemur að manni úr dálítið

óvæntri og ferskri átt hún gerir það ég

bók og ég vona einmitt að hún haldi áfram að dæla út og láta ritstýra sér

næsta bók gæti verið eitthvað algjört dúndur það er Houellebecq

fara á bókamarkaðinn í næsta þætti en við skulum sjá hvað er að gerast í fáum línum

sem er látin áttatíu og níu ára að aldri var lengst af einnar bókar höfundur nítján hundruð og sextíu skrifaði hún hina frægu bók to

sem er ákærður fyrir að nauðga hvítri konu svo kom engin bók frá

að hún sendi frá sér skáldsöguna Go umberto Eco var

þar sem var dreginn saman mikill lærdómur en oft með óvæntum skírskotunum í samtímann um miðjan aldur skrifaði hann skáldsöguna nafn rósarinnar margræða sem gerist í klaustri á miðöldum þetta varð óvænt metsölubók sem kom út á íslensku í þýðingu Thors Vilhjálmssonar

skrifaði fleiri skáldsögur en engin náði viðlíka vinsældum nú er hann látinn áttatíu og fjögurra ára að aldri með myndum Óla g Jóhannssonar hins einstæða listamanns frá Akureyri Óli var farinn að geta sér frægðar erlendis þegar hann lést árið tvö þúsund og ellefu og var fræg sýning hans í í London þar sem allar myndirnar seldust upp

forstjóri gallerísins segir í formála að hann hafi verið dáleiddur af litunum og brjálæðinu

sem steig upp af striganum hjá Óla hann hafi verið stórbrotinn

hefst á föstudaginn hann er nú haldinn undir stóru stúlkunni á Laugardalsvelli við ætlum að fara niður í Hallgrímskirkju og kynna okkur hina stórfurðulegu byggingarsögu þessa mikla guðshús eins og hún birtist í bók eftir séra Sigurð Pálsson mínum drottni til þakklætis Sigurður þessi byggingarsaga Hallgrímskirkju er löng og ströng og það er merkilegt að það voru feikilegar deilur

beindust að tvennu annars vegar arkitektúrnum og hins vegar stærðinni

deilurnar urðu hvað harðastar varðandi

það voru fleiri sem tóku til máls til dæmis Pétur Benediktsson sem hélt fund hér í Reykjavík og fyllti fyllti gamla Sjálfstæðishúsið og stofnaði í framhaldi af því félag

að reyna að stoppa þessa vitleysu þannig að það gekk á ýmsu en einhvern veginn reis kirkjan og mjög áfram að hún skyldi gera það eins og Sigurbirni Einarssyni biskup já já og ef maður á að nefna nöfn þá má nefna hann fyrstan síðan náttúrulega þann sem var einna lengst formaður sóknarnefndar á þessu tímabili Hermann Þorsteinsson svo var Jónas frá Hriflu af pólitíkusunum einn

stuðningsmaður þessarar byggingar ég held að það hafi mikið ráðist af því að Guðjón Samúelsson var eiginlega innan gæsalappa hans arkitekt hann teiknaði heilmikið á valdatíma Jónasar og hann er náttúrulega höfundur þessarar þessarar byggingar hann er höfundur þessarar

menn voru ekki alla tíð alveg vissir um hvernig hún ætti að líta út nei þetta byrjaði snemma og og Guðjón var búinn að gera tillögu að skipulagi á Skólavörðuholtinu þar sem var kirkja á miðju holtinu og svo háskólabyggingar allt í kring það var talað um þetta sem háborg íslenskrar menningar sem átti að standa hér á holtinu og það var allt annars konar kirkja heldur en þessi svo voru aðrar útgáfur af kirkjubyggingunni já já það voru voru gerðir nokkrir uppdrættir og svo undir lokin voru gerð tvö líkön og Sigurgeir Sigurðsson biskup var kallaður til að líta á þetta þá gekk hann strax að öðru líkaninu og sagði þetta er nú eins og útbreiddur faðmur drottins og það er líkanið sem varð fyrir valinu og kirkjan sem reis og kirkjan sem reis

þessi þessi útbreiddi faðmur drottins var svo var svo í teikningu sem var framan á Stúdentablaðinu

því að þeir gerðu grín að þessu í einu tölublaða sinna stúdentarnir þar sem var var sæljón á forsíðu blaðsins og átti að tákna Hallgrímskirkju en menn voru alveg ákveðnir að þetta skyldi vera helgað Hallgrími Péturssyni já það var það var alveg frá upphafi mér tókst ekki að hafa upp á því hver átti frumkvæðið að því að kalla þetta Hallgrímskirkju en það er mjög fljótlega þegar farið er að tala um kirkju hér á holtinu að það eigi að vera Hallgrímskirkja en þú hefur sjálfur starfað hér sem sóknarprestur og eytt mörgum stundum hérna hvernig finnst þér sjálfum þetta hús mér finnst þetta hús afskaplega fallegt og ég varð var við það líka að þessi fjöldi túrista sem hingað kemur að þeir eiginlega draga andann léttar þegar þeir ganga hérna inn í kirkjuskipið vegna þess hvað kirkjan er björt og falleg það eru engin engin málverk í gluggunum sem

birtunni þannig að ég er mjög hrifinn af þessu húsi en arkitektar og sumpart enn hafa horn í síðu þessa húss já já þeir telja þetta svolítinn blending af því að þessi stuðlabergsstíll á turninum og svo

einhver sagði að þetta væri eins og hrærigrautur en menn notuðu ýmis stór orð þegar þeir voru að lýsa

einhver sagði að þetta væri arkitektúr og sæmandi hvorki Hallgrími Péturssyni né herranum Kristi svo var annar sem talaði um að þetta væri eins og

sem væri að fara úr reyfunum og drægi á eftir sér menn notuðu ýmsar líkingar til að tala þetta hús niður en þetta hefur í rauninni

verið að vinna sér þegnrétt já vissulega og það er margt sem

hefur orðið til þess

ferðamenn flykkjast hingað og nú er orðin meira en hálf milljón ferðamanna sem koma inn í kirkjuna á hverju ári nú þetta mikla starf sem hefur verið unnið í þessu húsi eins og til dæmis listastarfið það náttúrulega hefur laðað að hingað fjölda manns og svo þetta stóra hús er

orðið kennileiti borgarinnar enda sér maður það víða að það eru teknar myndir og sendar út í landkynningarskyni og þar gnæfir Hallgrímskirkja yfir þannig að það hefur margt hjálpast

að maður heyrir nánast aldrei hnjóðað í þetta hús lengur en það tók ótrúlega langan tíma að byggja kirkjuna og það gekk á ýmsu fjársöfnunum og happdrættum

liðu fjörutíu og eitt ár frá því fyrsta skóflustungan var stungin og þar til kirkjan var vígð þurfti stundum að minna Alþingi á það og gekk illa að það er Alþingi sem ákveður að hér skuli reisa þessa stóru kirkju þegar þegar Reykjavík var skipt upp í sóknir og skal hún hafa algjöran forgang sagði Alþingi og það átti að vera stór kirkja en alþingismenn eru ekki alltaf jafn þannig að það gleymdist stundum að ætla fé í þetta ég hef gaman af að segja frá því að þegar kirkjan var vígð þá hafði söfnuðurinn aflað

sextíu og fimm prósent af byggingarkostnaðinum sko turninn skreið upp

hægt og rólega þetta var á verðbólgutímunum náttúrulega og í hvert sinn sem kom inn fé var var farið með það beint í að byggja og þessar þessar deilur

gjarnan til þess að almenningur í landinu fór þá að senda gjafir í hvert skipti sem kirkjan var töluð niður sendi almenningur gjafir til Morgunblaðsins og þar voru langir listar þessi gaf fimm hundruð krónur og svo framvegis

var efnt til fjársafnana og

það var happdrætti og einbýlishús í Laugarnesi í vinning

það var sagt að tvær ungar verkakonur unnu húsið og seldu svo og gáfu hluta af andvirðinu til kirkjunnar það er falleg saga þannig að það var það var það var ýmislegt gert til að ná peningum það voru seld gjafabréf til dæmis og fleira og fleira svo náttúrulega má ekki gleyma kvenfélaginu því að það það byrjaði snemma það voru þrjú hundruð tuttugu og fimm konur sem stofnuðu félagið hvorki meira né minna mjög fljótlega eftir að félagið var stofnað héldu þær í Hljómskálagarðinum og þar var danspallur og þar voru skemmtiatriði og þar var selt kaffi og sælgæti sígarettur og vindlar þannig að þetta var mikið fyrirtæki hjá þeim og dæmi um hvað þær hafa verið

alla tíð en undir eins og kominn peningur í kassann var hlaupið og steypt aðeins meira nákvæmlega svo hann brynni ekki upp í verðbólgunni

hingað er komin Hildur Knútsdóttir sæl vertu Hildur þú fékkst um daginn í flokki barna og

eins og má kannski sjá á kápunni þessi tvö augu hérna og fólk sem er að labba hérna yfir að þetta er þetta er hrollvekja já í rauninni hún fjallar í stuttu máli um þegar mannætugeimverur gera innrás á Íslandi og éta eiginlega alla þjóðina fjölskylda þarna sem að lifir af og bókin fjallar um lífsbaráttu þeirra hérna á Íslandi

við gleymum stundum að Ísland er eyja úti í rassgati og veturinn er ekki mjög blíður og lífsbaráttan er rosalega hörð ef ef að rafmagnið fer og hitaveitan fer þannig að má segja

já þær eiginlega éta

næstum því alla þetta er tvíleikur og í seinni bókinni er einhver sem reynir að reikna út hvað eru mörg prósent þjóðarinnar sem lifa af og það eru ansi margir aukastafir bara mjög fáir í rauninni finnst þér gaman að skrifa um svona óhugnarlega hluti já mér finnst það rosalega gaman ég horfi rosalega mikið á hryllingsmyndir og les sjálf mikið af svona bókum mín kynslóð er rosalega vön því að kunnugleg hugmynd svona heimsendir einhvern veginn

setja þetta sem fantasíubókmenntir því að sögusviðið er svo raunverulegt hjá þér

í október og nóvember tvö þúsund og fimmtán Reykjavík og Snæfellsnesi og í framhaldinu fara þau aðeins víðar um víðar um landið en er hægt að láta börn lesa svona já ég held alveg hiklaust hrifin af þessari bók ég er búin að fá viðbrögð frá krökkum sem er rosa skemmtilegt krakkar eru oft ófeimnari að hafa samband við höfunda og

fá rosalega góð viðbrögð frá krökkum ég held öruggu umhverfi ég hélt þegar ég byrjaði að lesa bókina að einhverjar stelpur

fara í

brjóta allt upp ertu með næsta bindi tilbúið hjá ritstjóra núna þessi var tilbúin fyrr en ég ákvað að að gefa hana ekki út fyrr en ég væri þokkalega langt komin með eiginlega tilbúið

fyrir næstu jól já þú hefur verið að skrifa

í dálítið langan tíma er það ekki

fyrsta bókin mín kom út þegar ég var tuttugu og sjö ára já tvö þúsund og ellefu það var fullorðinsbók eða já

mikið lesin af unglingum það er svolítið fyndið ég veit ekki mér finnst þetta svolítið varhugavert þegar við erum farin að flokka bækur svona rosalega mikið fyrir aldur af því að bókin mín sláttur fyrsta mikið í tíunda bekk og og í fyrsta bekk í menntaskólum og höfðar greinilega ágætlega til krakka á þeim aldri þannig að hún er kannski unglingabók líka ég veit það ekki en svo er líka fullorðið fólk sem les svona bækur

las ég núna les ég henta hvað varstu að skrifa um í slætti hún fjallar um

unga konu sem fær nýtt hjarta hún

fær nýtt hjarta og hún er sannfærð um að hún hafi erft ýmislegt frá

mikið um þetta rosalega skemmtilegar pælingar það

margir sem fá líffæri eru vissir um að þeir hafi fengið alls konar þeir breyta um smekk og fara að hlusta á einhverja öðruvísi tónlist eða fá áhuga á mótorhjólum slá þessu öllu upp í grín þannig að þetta var slá þessu öllu upp í grín þannig að þetta var

og fékk sterk viðbrögð

gleymist ekkert á internetinu það er hægt að fara á netið og skoða tískubloggið það er þar sko svo gaf hún út bók sko hún gaf út Hildur gaman að fá þig í þáttinn þakka þér fyrir að koma við skulum fara út að Reykjanesvita sem er fáfarinn en ótrúlega magnaður staður hérna

það er eitthvað heillandi við vita þeir gnæfa úti á ystu nesjum vísa sjófarendum leið í einsemd sinni í sinni einmana vöku vara við hættum eitt stórkostlegasta vitinn mikli í Alexandríu og hér á Íslandi ólga tilfinningar í brjósti okkar þegar við heyrum brennið þið vitar eftir Davíð Stefánsson og Pál Ísólfsson sem var flutt á alþingishátíðinni nítján hundruð og þrjátíu það var kveikt á honum fyrsta desember átján hundruð sjötíu og átta sá eyðilagðist í jarðhræringum og vitinn sem nú stendur var reistur á tíma heimastjórnarinnar nítján hundruð og sjö grjóti og steinsteypu og þykir feikilega

vitar eru líka staðir þangað sem menn fara til að hugsa og finna sjálfa sig það eru til sögur af rithöfundum og skáldum sem ein er reyndar eftir á eyju þar sem er viti og ætlar að skrifa stóra bók

nú eru reyndar verðir í fæstum vitum þetta er allt tölvustýrt en það voru aðrir tímar nítján hundruð fjörutíu og níu þegar hingað kom ungt skáld Hannes Sigfússon og gerðist Hannes langaði að skrifa stórar skáldsögur en hann var með ritstíflu snemma í dvölinni í vitanum fæddist með honum Hannes lýsir því þannig í endurminningum sínum að á vökunóttum í vitanum hafi leyst úr læðingi runur orða og setninga

væri samhengislaust upp úr svefni víst var kvæðið nútímalegt og þótti bera einkenni súrrealisma áhrifin frá stórskáldinu t s

heldur ekki steinn Steinarr sagði að

væri byggð á misskilningi á

hefðu sloppið eins vel úr djúpi hafsins risu sköllótt sker og að einstakt ljós sem leitaði inn í myrkrið leitaði mín og jafnskjótt burtu bar á tíma Hannesar í vitanum gerðust þau feikn að breska olíuskipið

skipið var í togi undan Reykjanesi losnaði og rak upp á land tuttugu og sjö skipverjar fórust en tuttugu og þrír björguðust skipverjar voru ýmist Bretar og þá flestir

yfirmenn og kínverskir undirmenn líkin rak á strendur næstu daga það voru flest Kínverjar Hannes lýsir þessum atburðum í skáldsögunni strandið sem kom út nítján hundruð fimmtíu og fimm hvort tveggja frá sjónarhóli skipverjanna og

sem vakir um nætur hann segir frá því hvernig var að hirða fjörunni því fæst líkin voru heil þeir lágu þarna fjórtán saman í fjörunni grátt morgunljósið féll á gulleitt hörund þeirra og kaldur vindurinn frá

hafinu lék um þá nakta þeir lágu þarna eins og gestir á framandi baðströnd nema stellingar þeirra voru stundum með ólíkindum einn lá á hnjánum með höfuðið grafið í mölina annar hringaði sig eins og snákur og hinn þriðji lá á bakinu og horfði upp til okkar um opið sár á herðunum þar sem hann hafði eitt sinn borið höfuðið við stóðum lengi hreyfingarlausir á

einblíndum á þessar öldum sem eru á stærð við margra hæða hús kvikmyndirnar

voru teknar af Henry

formaður Íslands merkilegar myndir en við erum sem sagt búin að þessu í kvöld takk fyrir að horfa